أغرب شي صار لي في حياتي لما كنت مسافر، شخص على غريب بالاوتيل عرف اسمي وجال إني حلم في، جبل الأسبوع جعد يشرح تفاصيل الحلم وكنت <hesitation> تتطابق مع أحداث صارت لي جبل السفر، <hesitation> الحين ما اعرف يصير هالشي بس كان موجف يخليك تفكر شكد هالدنيا غريبة.